Le lampadine a funsiun-u cun la curent a dui e vint ëndrinta a ün lampadari <hesitation> cun ün cavo dë tensiun ch'a va fin al cuntër d'la lücce e a pölu esi dë diverse cualità, a pölu esi alogene o a led o a pölu esi dë neon o anche dë faretti